Sdzaꞌl ldoꞌná c̲h̲ixkwaꞌná komid c̲h̲eꞌn nak kad or lëꞌ minn ziꞌd xto gu krioy, gu krioy nixc̲h̲a xc̲h̲akëwu c̲h̲ey gu, xlox c̲h̲ey gu lëꞌwu be lë sdzoꞌnu sdzoꞌnu c̲h̲aku x̱oꞌb loxga dzekna xkëwu seid gana xbib chop pchoꞌx lëdu xiuw pchoꞌx c̲h̲eꞌn sdzib lëdu kon x̱ich xc̲h̲ixkwaꞌwu loxga dzekna xiu nis lëdu lëꞌ xilolaga xlëꞌbu.